. Káiḃen amooġo donañamiminale, momuinimokoġuziami. . Unbãk ebãk moinidoehali ihaliniñaemi. Mómusiġaɭo aminimaŋ, niɭoḃuġo kuñaihelo muśeniɭoḃuġo éreiriġa wala íreifiġi, niġuñahelo. Timiġaɭo aihaŋudoġaña muṗe niñaniɭoḃuġo ñoźinisohulami nimbenina, ona fúlu fúlu doimiġaɭo éġure nidoafiamiġaɭo amiñaloñia soamimiġodehe, áñamoḃuġoexeden niġuñaihelo. Soafiamiġaɭo aminiḃaesohula níɭeġu nimiaw, níɭeġu nina soiḃado. Nimuḃamuṗe soġaɭo amiɭoġa- ku- kumiaġeni dólo nibãk, kuediaġumiaġeni. Dõk muṗe bãk edialeneini múñaum memuṗe muronenum amooġo nibaluŋale, momuiniebãk. Pask toġumiaġemi amooġo nahaŋu nahaŋuna náḃe- nádevolope muśemomo numuronenaśoo, numuronenaśoo, numuronenaśoo dõk apartir bãk múhuhulo numuhaŋunumuehẽ bíḃi. Muṗeġaɭo aɭie káfuone min ĵuska íreġuse ṗoko niblokelo, niñaloihalili, aremuseġaɭoḃuġo kamiaġeinźe íteme oro walamuśe, sóo aleheġode moġomeɭo kõt bloke. Dõk doafiamiġaɭo díi aminiasohulaniźanina ahaŋue- ahaŋudoġaña ñapi íuliġuse ṗoko atianiɭoḃuġoġuxarinźelo íuli oro niġurini. Sadepã nimoesohulali. Mominiebãk.